Tsisy rehy ôlo ambadiky tranognare ka eh, mbô haignà mo ino raha novolagninjare taminahy eh: oe agnao zegny hono mody andragno alina zegny ony dondomigna zegny hono tamihagna jiaby de zareo jiaby amin'izay taitry miaraka amin'iny dia tafafôha tsy mahazo torimaso de en plus aminizey kôa ilay zareo mitantara raha taminahy mbôla niomehy dia kara hitako oe tsisy rehy ilay fitantaranjareo azy e!